كنعتقد من المهم دراسة التاريخ لحقاش التاريخ شي حاجة اللي مهمة باش نعرفو يعني التاريخ ديال المجتمع ديالنا كفاش كان او كفاش تطور مع الوقت